Gueno mas antes kiau kjuenk como ru tadgan nank ya dabausk pus ndudat nip mje kuent tamen pa nljiaung nep kueje bajau nda naung pues pa ke kueje nda mas kjuande tedat nda lame mas manesp pa ke gantayat ru liyet bajaudat pues casi ni nep nijiy ganu nip lai tamen pa nda nep ntaung pero nomas nduk sku nda puede lanaung kueje guaxñiu nda kueje lanaung mjie kun kji pus ni nep mas kuent nda lame nda naung y pues este aveces bu ki stakjuji kiy ki tamen kmjiamp pero nup diñu kueje bu staljaung kiy ki pagas pero nup jut asi diñu naung re pero ru nup nkjuande chiñi ya meje nduk njaung kueje liyet pues mas antes ni nep casi lai kiau tama ya dabaus ya ma kji kueje mjie de ru xiau nda lanaung kun ljiu pues chiñi ya kueje ya meje nduk meje lai nda naung y gueno nda lame tamen nda muu lantaung kun y. Nda nip lame nep stataung y kueje mesku bi ñkiuyet bi kabau njajañ kabau kuajadat rañkiji mjau bale rañkiji kuajadat porque pus ndudat ni nep njaung dimiut nep casi pur nep asi nju kuent aveces mpe nep meje ru kueje kumu xixung sankje todo de ru ndujuy xiau ndu njaung pues casi nip lai kuent asi nip mje tamen kueje pa nljiaung nep mas kuent njiang lo unico de ru xiau ndujuy njaung kueje mbiu mbiu ndujuy diñu tedat te njaung xixung kun el tiempo asi lai mikie ne mikie kueje ya laljit kueje de ru sankje xixung de ru ndu njaung y pues kueje bijiy mu njajañp mjau bale rañkiji ndu kuajadat ty chiñi ya kueje kua map ganu ya kueje mas nayiajaun ya ma lai laiki kueje meje nep kakiung kañiaung y kueje ya pus lame tamen ya kjuande chiñi ya kueje nep bu gueno nkjuande lai dia de nju lju ljiua kji este diñkiay. Todo ru skambajang lai ru guejel lantiil lanaung diñkiay mjau nkiejen gua ji ma skatil kjuande xii xiñiang y mjau bau kueje meje nep bu lai y kjuande chiñi ya kueje lai pagas ya meje nep kueje ya kakiung bu kañiang y kueje pus kun lai tamen pus ya meje nduk nda lantaung kueje aveces nda stataung nda gañchiy gañchiy mikia u gañchiy stamemp kun kapiay meje todo ya chiñi ya lai pus ya kueje si ya lame tamen pus ya lantaung nda naung pus stataung kara kjiaki pagas u de talung ver nep nda kueje lantaung.